Waɗiino goɗɗo gaaciyane walla giɗɗo piyanɗe. Wonnde nyalnde o ummii jemmaaji, ɗon o nanoyi goɗɗi gaaci belɗi ton e fiya ndr ladde. Ɗon o ummii o dilli ngam heɓa o yi'a to gaaci ɗin waɗetee, o woosi o woosi, yo o nana-ɗi ammaa o tampi yottaaki to ɗi ngoni.